Iya̱m va̱ mi nəm ka̱ sabube ma la pa nlà iya̱m ve na nyi za mi nəm ka sabulu a aga sa̱l pa ɗongɗong va̱ mi nəm mi m va̱ ka sabulu a asabulu pa̱ te nya ki nok wo pa ɗongɗong vəngva̱ mi nəm ko a sabulu a ro naya ile uwar nzir iya pe izir awar ku yem ko ku nəu gbak kan uzo war ku izir kotel le uwar izər va̱ta pa̱ sosai a sabulu a ro na ya kididi kuma nɗiya pa̱ka waking ori bak ki re bek ka ken onəm ɓu yap bu wor izəng ko te iri bak a təm a ɓu ka̱ zər kat iri bak pate iya̱m va na mi wornaki nasera pa mosquito i tim abuki zir kat i bang iri vikile iribek ve adat kabute uza̱ ku ka dite a sabulu aro na ya kididi asabulu aga wor ozor naya mi wor izər ko bu yap na ta te bu war izir ko izizr buko don pa owo izir baya a ri a bwa izir vi na na bu bu ya bu wo izər ɓu ko kawe ne nna ya asabulu anoro naya oro iyap i ban oza̱ ɓan ndiyapa uza̱ ɗom pa̱ utəm ta uga ɓan izər vo. U ɓan nwong uləbər ta̱ sat uri ta sat ɓu aro na ya ɓu lap ɓu war izər ka̱ ta te i pa̱ ile aɓor ta ile <noise> i nak ɓu buwai uri zəng ichangzer a ya da va mi ɓa i ga aya nda vea̱ u ɗom pa̱ a nəm a ɓu—a asabulu aro nza̱ ya ka̱ɗiɗi kuma inənok nnal i pang i ɗiya pa̱ ko ipang na ta kang nda ya pa̱ i pa̱ va̱ ta te ma nəm i nok ko te, a ɓan adak ita, Ka̱t kang ɓu nal ka̱ sabulu ta te iya̱m va adok va̱ pa̱ ka̱ izər ipang ta te i na a fa ka̱ ɓu ya iya̱m ro iya ka̱ izər ipang to wa ada le pa̱ dəp ka̱t a noro kuma ka̱kul nyar ipang pa̱ le a yà pa nɗin au nal ipang ta ká̱ anang te, asabulu aro na ya wa nal pang ko te, i yar nnəng ibá̱nbá̱ng ka̱ ile ka̱ she ipang va̱ nal asabulu aro na ya kuma kakul na ta ipang kaɗi te ka̱kul i-nal ngbət ɓu nal nsəm gbat ko te nsəm ngbət ifər pa̱ satsat ɓu nəm inok ka̱ gbət ka̱ ɗiɗi bar te ɓu gbak na. Va̱ngva̱ gbak na le, le ɓu tachi asabulu ta te ɓu gbak nsəm ngbət ɓu ko ɓa bu yi ɓu zəp ngbət te ngbət u mi lam kalkal ɓa byet ibyen ndər pa̱ sosai noro ta asabulu anoro na ya te i nəm ka̱kul nal ishi na ka̱ kukwa ishi na kaku a minal ku a yape ishi bu a dak a dak na kawai te bunal ishi ka̱ saboli ta te ifa asabolu aro kuma ishi ɓu maybe ka̱ adak iya̱m ro i ləfər ləfər á ɓu iwul aɓu ka̱ ishi ta te ɓu nal ko, ɓu pa̱k nənal ko ɓu pak nal ka̱ i fər pa̱ sosai ɓu pa̱ a te nənal nal i le á ɓu pa̱ gənggəng asabolu aro n ya ka̱ɗi te, zalala ka̱kul nwamshi iya̱m iləfər a ya pa iya̱m iləfər i ɗom nwamshi ko ta ɓu shim na ka̱ ava̱ngva̱ shim na ka̱ te, nro te ɓu re atak i tán, uro te ɓu na awalang á na ka̱ dəp te ɓu mwanshi te ɓu ya ga ita pa̱ kalkal ko a ya pa̱ iya̱m ro adak iləfər ta ka̱ yang fa ka̱t ko dok na ka sabolu ta ushim na ure te ɓu ya sabolu ta Inal iyem ve na dok na ta itako pa cicat a sabolu anoro nnayata kakul nwanshi iyem wa zeny kan kakwa iya sasar a che a yape iyemsasar a che pate. Konze sabolu ngo miwanshiko kat kul a sabolu a ronay i bal nabal imur imwan i yem sasra chemwa mwan na i yem sasar a chemiwar pe a zing a- te imwan yem sasar igegili ache nwam te a sabolu a rinaya kakul wamshim a ga zing kankukwa anoro na ya kedidi kum aga kaya vena idak imak pasosai akaya ve dak te wa akaya oven ko nimvenim ige nok ga domshi iges yem cici to ka pala sal ko nimvenim ige nok keyen keyem ga yem ga bes yem to i num num domdomsh te bu yaka zoro fi idak to a sabolu arona ya ozi wan shago ira akaya dakdak te ko bunak te fa aga adidak fa gingin a asabolu aro kidi te minal ashizh ko inok ve inim ka sabolu a inok iro nata ni nal iga shinzhi nvinver ma chuchal ma chuchal pa chechat inal na ka sabolu. Asabolu na ya mi nal oga iya̱m no nor ga shizhi wa tomiwaor pa̱ acapa ɓu yar na ɓu ka̱ ko wang ko kuma kəng dəng bwakbwak ɓu ga ɓu nak nak pal atak va̱ ma chuchal mi dang gan ndəng ɓa mi nal a saboli tako minal nako ɓu ibyen pa̱ pyes asabulu aro na ya ka̱ ɗiɗi kuma kakul nal aga tak. Va̱ man amung ko wa to mi wor na pa̱ atoilet a ɓu nal ɓu nak na ɓu nal ashe a tak mamung ɓu ka̱t te ɓu ya tak mamung ɓu i yar a- ga vəvən iyin va̱ inak a ruwa aɓu ka ga dak va̱ ka̱ tak ta pe chichat te ɓu ya iyar ile asabolu aro bu nak mabu nal a che a tak ga mang a man ve ta ko te bu ya na i yar nəning ga bakiɗaya ile kashe atak va̱ mmawo ka̱ wor izər ko a ɓu nal izər nzhi Kul a tak nwozər aro na mi ɓam aga iya̱m bambam ana mi wa iya̱m va̱ ta pa̱ atales kang deya pa iri atang wozər ve uban izər nshishi ma bam ka na ma mi nal izhi zhi ta ka sabolu na ka̱ ɗi a sabolu ga minal naya minal izir zhita pachichit nakang a iyem ro maya a dot a dotdot mayi iri m pat citcitict a ram ka nza̱ ma ɗom iya̱m ro pa̱ ram ki zəm uzhi ta ka̱t mi nal na ka̱ sabolu ta pa̱ pyas te ilà na asa̱l ga nəm i nok ka sabolu na yi pa ɗongɗong a sabolu inim inok pa dongdong na byet wa va̱ na ta aro na ya pa̱ iku i le arwa arwa aro kan dak urəm te ma a pak wezir kana wa ven la cit pe nwar izər kəng wi izər pa pak te kat ka rwa aro naya iwozir wul abu pa cichet a sabolu inəm iga nok ta ka̱ cire te asabulu naya ki ga nok pa dongdong pa makmak.